Estee jwa'n naguz laymenza ryoxob re jwa'n- jwa'n nakinmen pues, na nayid men, na ak bxeytamen, tamod ze ndolo li men gan thi jwa'n laz men na zebay, na chep pad nabana pa limen- pa limen gan jwa'n ta nkuan men.